Mula' naan teh lagu pian tuen narih nier tabe'. Doo' teh pian narih nier deh raut badminton, doo' teh pian narih nier deh raut tennis, doo' teh pian narih nier deh raut bol iih. Doo' teh pian narih nier deh lemangui. Mula' mento'.

Luk tu'en kamih ngaya' lun tu'en lun kamih ngaya' ialah la'al, berek, oko' ineh luk 'an deh ngaya' ngi ruma'.

am kekamih pelaba mula ubat ngilad keh tak daet ranae malem daet ranae temisah koh ngalap ibal da'un tu'en deh ngelau' iring apui <laughs> tu'en neh naru ngi uluh narih um tak kineh ko repet narih sagat do' tu'en ineh neh tabat keli narih ngineh ngilad

Lem bawang tauh ngi kampong ngi raut anak adi' ngilad raut petapak nideh may lemangui lem ebpa' nideh, menad kayuh nideh. Temidteh key raut bol nideh, raut volley ball nideh, maya' peh suk doo' padang.

Lem linuh uih perkhidmatan luk lang doo' perlu ngan lun mula' ialah inan err handphone,

Kamih ada bajet tu'en kamih nulis kenep bulan dih lem ayu' bajet family supaya iko na'em over spend , bajet anak mey sekulah tuda' kapeh ken mula', baje t[err] ration rumah makanan keluarga di rumah, pakaian, bajet err extra lah mana emergency kita sakit kah kita mesti ada semua bajet supaya kita tidak terlalu ubah bajet err terlalu mula' nuk tu'en pakai lem edtah masa lah. Bajet ini penting dengen keluatga tauh ngabi.

Surat luk iten narih nguit renga' nalan mey ngi bawang mado iyeh ineh passport, IC : Identity Card narih.

Renga' narih sekulah ngi lem puneng ngi koh 'am narih mileh tu'uh ngen beritung keh nuk belaan lun urang putih kuh Arithmetic ih koh, adi' neh 'am kedinarih doo' tu'uh ileh ngen sineh kadi' doo' ileh ngen nuk midih beken narih, mileh ngen sekunuh, mileh ngen karuh urang putih, nuk midih beken ngen raut . Tak idih suk beritung-beritung dih tuseh kedi'it ngen sineh.

Puun-puun uih inan telephone pelaba doo' sangey narih nekaruh ngen lun baken.

<noise> [um]manid na'an tah tauh lamulun nuuh burul, ibal um keh do kanail [um]ngatap apuk dah dih nih dah[um] luk perlu katuh um diyuh narih, cukup narih kuman, cukup narih rudah[um] a'am narih laba tago..do nah sihat burul narih.

Nukanan nuk lang do, lam burul luk an narih kuman iylah nubah, lawih, labo nuk ruh burul narih kail.

Edto luk rayeh luk uih doo' piyan ialah Christmas, kadi' masa Christmas err tauh teringatkan err masa Tuhan Yesus nenganak.

Seriteh lun merar nuk inan narih da'et piyan keh, lemulun nuk meno barang, meno esin. 'am kekamih lun Kelabit naru' nuk kekineh ngilad koh. Tuda' ruka neh lemulun meno esin Koperasi. Neh edtah. Suk keduah eh keh, edtah teh lemulun belaan deh neh ngatey edteh lun beken koh. Neh neh lang-lang naru' kamih lun Kelabit pelaba migu' bah. Paad kinih keh neh neh pelaba tuseh narih renga' lun mala inih meda'et lun kamih lem ayu' inih.

Doo' narih doo' sikel nalan dih teh burur narih doo' segki neka lem tulang narih neka lem urar narih. <giggles> Doo' teh kail narih renga narih cukup lawey-lawey lem idih am teh narih laba tudo rudap ngi ruma'. Doo' narih nalan-nalan.

Jenis teknologi nuk tu'en uih pakai kidih-kidih ialah hand phone dan laptop.

Narih may papu', may petulu ngen dutur, uhm inan teh nuk uhm family klinik kedeh ngidih. Tak naem kineh may ngi ruma' ruma' sakit may ngi klinik uhm printeh uhm narih kinih ridtu' inih. Tak narih nait queue uhm idih beto' numur narih tuen deh nawar may petulur ngen Doctor

Sibu atau pun bunga nuk siniwe uih igu sinih ialah bunga' Rose juga' sibu Busak Luduh.

Lem linuh uih teknologi na'em doo' renga' narih sala' pakai lem kayu' err YouTube, kineh leh nga' dih sala' pakai lah en narih ni'er lem YouTube 'em ayu' tidih doo'.

Lang lang doo' tabe' AI tulu narih kereb pakai. Tulu narih mileh pakai mileh uhm mengunakan AI lang-lang doo' teh idih. Peh maju narih lem ulun narih.

"Edteh adet lun tauh luk luwan deh kuh ""Mekaa' Ngadan"". Irau rayeh tidih. Doo' mento irau sineh tuen narih metutul. Naem lun baken inan adet sineh party mekaa' ngadan. Doo' peh mada' ditauh tutul eh wan irau nuk lutu-lutu beken-beken let ngen lun baken sineh. "

Video luk pengah narih raut atau pun pengah aah seritah lah an narih ni'er luk kuayu' narih naru' ngi kampong-kampong lah kuayu' lemulun aah na' ngajat traditional ataupun idah mala luk belaan traditional

Luk nekinih dih handphone may computer ngen TV dengan, inih nuk naru' lemulun doo' ileh doo' pian nier raut dih kadi' neh idih guna lah. Kinah tupu tidih.

Mala lemulun nuk lukis iih, kenkaruh ken da'et iih burur kedenarih keyh kereb teh keduih lukis a'et-a'et keyh. Kadi' lemulun nuk mileh let let ngen uih kereb tuih mala Agan Bala mileh lukis let ngen uih ridtu' inih. Kadi' tak layu' layu' lukis arit iih ko' , Elias. Doo' ileh kedieh nega lukis arit iih.

Laput lem bawang tauh ngi maya' dto tidih . Utak dto la' mudan kapal neh laput . Tah dto doo' doo' neh laput dih baruh man. Ka'-ka' teh laput dih maya' pekaa' edto dih.

Mo inan pekaa' lem edto, ngilad neh pulu' laak kadi' nekinih pelaba lau'. Pelaba lau' edto temidteh mudan, ma'it idang, edto mudan. Inan pekaa' let ngen pulu' laak atun.

Uuh raut nalan-nalan. Neh tu'en kekamih renga' kamih madi' ngilad, Nalan let ngi bawang sinih mey ngengih maya' dalan kukud epat jam narih nalan lem pulung ngih, err umak puun, remuru, guta ebpa' maya' lun tadur kayuh nuk kineh koh, maley ketuh teh narih kineh nalan lem pulung, doo ketuh tineh.

Ridtu' inih kenep edto tauh lemulun pakai telepon. Na'em kereb paki' neto lemulun ngen telefon sineh. Pakai deh tebudto paad-paad ideh mey rudap dedtem kidih tideh nuk midih sineh kekal let ngen tidtu' dedih. Ineh tupu neto' tu'en tauh pakai kinih.

Inan err irau ataupun tu'en kamih dengeruyung ngerayeh ialah masa tenganak lun ruyung kayu' kelurga, anak, tetameh tesineh kamih ngerayeh, dan juga' irau Easter.

Kamih mili' kamih mili' lemulun may kuh lun rayeh kamih ngi lem bawang kamih uhm lem kenep-kenep limah laak lah. Kamih mili' ideh la' maya' uhm doo' piyan narih la' sapeh piyan narih tuen mili' iyeh neh tuen naih mili' may kuh represent ngan bawang tauh narih sendiri' lah.

Mala... naru' dagang ngih bawang, bawang kamih keyh. Doo' neh ridtu' inih. Mileh neh lemulun err... naru' dagang ridtu' inih kadi' 'em deh naru' dagang nuk merar, dagang nuk adi'-adi' tideh. Tapi ngilad laak enem ngepulu', tudu' ngepulu' malem, seventies keyh, 'em kekamih suk masiw-masiw nuk midih. Tak edteh nuk apen ko', kayu ' ngalap err.. baka kah, naglap err...kerub..., naglap kerid keyh, tu'en narih merey teh idih ngen lemulun nuk ngih ring narih. 'Em kamih masiw-masiw nuk midih, Kadi' kinih, maya' ulun beruh mileh neh lemulun pedagang masiw nuk la'eh ngen lun beken. Maya' ulun beruh iih, mileh neh Lemulun masiw-masiw nuk midih.

Mo masa uih sekolah uih neh belajar kayu' kira' kira', kira' kira' sin dan juga' uhm belajar uhm masak lah.

Ngan ketauh lun Kelabit eh, music ngiyup bass ngiyup suling, ngiyup seruding neh nuk tu'en-tu'en lun merar tauh ngilad eh. Neteg tawak nideh, luk ineh keh pakai-pakai deh renga' deh party nidih. Mey tabubpun beto' kinih pakai gitar nideh. Pu'un malem pakai sape' nideh.

Nuk naru' narih doo' renaey lem linuh keduih doo sukup rest, doo' sukup rudap, may narih exercise, kuman padingkareb nuk midih am pelaba tuuh uhm mula' kuman nuk baken-baken. Naem narih pelaba mirup, naem nrih nuut. Nah nuk naru' narih doo; renaey.

Mula' music nuk ridtu' inih. Luk doo' piyan en tauh ninger kinih nani ago nuk pelaba doo' pipya en narih ninger kinih. Teh misteh keyh country music pun doo' teh piyan narih ninger dih.

Nuk inan narih tebuso lam sah so minat uih naru' naru' nuuk bao. Belajar nuuk bao.

Sibu nuk uen uih gai' nier iyeh ineh Daun Isip., Bunga', nuk doo' ribed dan baung-baung.

Bang linuh uih raut lukdoo' uih doo' piyan iyeh lah raut nuk peruyung.

Ketauh bubuh mey ngi bawang beken ngilad kadi' tauh mupud lem inan tauh sekulah eh, pengah ineh keh mupud lem inan tauh kerja meto' idih beruh men, pengah ineh keh ngaweh ibal lemulun eh bubuh neh lem inan deh nudeng eh kadi' neto' tauh mutat lem idih.

"Lem erang kamih keyh aen lemulun nuk mileh ngarang, ngarang kadang, deaih koh ngarang um) dedtur peh ngarang tideh uhm. Lem ayu' nani ideh mala Kuab ideh ngilad, ideh mala Sedadir nideh ngilad, Ado' Dukan Aan Dukan tuen deh ngilad. Ridtu' ini murih kamih naru' nani sineh anak adi' peh pakai sekunuh ridtu' inih, kapeh kedaan ridtu'inih ""Ado' Dukan Aan Dukan"" atau pun ""Tutu' Udan Nepara"" belaan kamih kinih."

Luk doo' ribed luk ngen narih iyeh neh baney traditional.

err Luk doo' piyan keduih kereb uih lem sekulah malem doo' piyan kuh mey raut ruyung kawan kudih belajar ngelaak belajar mey tupeh bera lah tupeh padey pengeh ineh kamih naru' naru' ngelaak nuba'kamih naru' nuba' laya' belajar let ngen edtah burur edtah burur kineh nuk tu'en kamih belajar ngilad mey neh kamih belajar mey raut ngarang neh neh kamih err mula' leh nuk ddo tu'en kamih belajar renga' kamih madi; ngilad.

Linuh atau pun niyat narih luk doo' kuwan anak narih riyak ideh kail lem Tuhan.

Lukisan nuk doo' piyan keduih keh nuk belaan dedih piteb ngan original realistic realism nuk piyan keduih koh doo' teh narih keli' kan kapeh kan mileh narih naru' err idih kuayu nuk original . Nuk belaan dedih nuk gerawet-gerawet lem idih koh abstract am keduih useb tu'uh ngan sinah. Temidteh dih neh pretend teh lemulun mala eh doo' sinih doo' sengih setu'uh na'em tebe' idah understand am tidah paham enun tebe' lukis sinah.

Program pritah nu'uh tauh lem luk doo' pu'un ngilad keyh, neh nideh marih... marih ngajar tauh sekulah, pengeh ineh ko' inan neh err... klinik penabat tauh. pengeh ko' ineh inan neh padang bilun iih. Kinih keyh inan neh telepon berey deh ngen tauh. Neh senu'uh peritah ngen tauh.

Raut nuk tuen anak adi' pelaba raut nekinih ideh raut gaing.

Ceriteh luk rayeh bala lem ayu' lun err lun kamih Kelabit ialah nuk inan narih doo' piyan ideh doo' sama-sama doo' gotong-royong ngi kampong.

Lun merar nuk pengeh pinili' err murih tideh kereb tideh pakaa'-pekaa' lem kema' ken dadan dih. Ngilad lem laak tudu' ngepulu' koh enun-enun peh tusen lun lem bawang 'an koh netam lemulun nuk pinili' dedih tideh nu'uh deh, merey si'it esin kuh inih, kuh enun kah renga' ineh. Kinih keh doo' neh keteng tideh merey keteng tideh nu'uh kadi' ideh ni'er enun nuk perlu bawang sineh, neh -neh berey deh nuk belaan deh kemajuan berey deh kayu' dalan, naru' dalan dih doo', naru' tadur nuk kineh-kineh koh, neh tu'en deh ridtu' inih.

Utak beto' narih la' bayar bill ngi bandar beto' mey ngi upis narih. Ideh luk ngi kampong beto' keh bayar dih maya' online ibal eh, temidteh eh nuru' lun ruyung dedih neh bayar.

Lun nuk mileh lukis lem bawang kamih iyeh ineh lemulun nuk uhm pangeh belajar may ngaalap lukisan.

Music nuk doo' piyan keduih dih err anak ninger music enam puluhan, tujuh puluhan men narih ngilad ko', doo' piyan ngen nani rock n roll, doo' active sineh koh err influenced sinaru' Elvis Presley kadi' keduih doo' piyan ngen suk rock n roll.

<coughs> Lem ayu' raut nih uih doo' pian raut ngen... ngen lem group lah. [sepeh...] kayu' aah raut betminten dih. Pruyung teh narih raut, pruyung teh narih [ngg...] naru' memukul dih lah kadi' narih doo' pian. Doo' teh pian narih raut pruyung ngen kawan narih. Inan the semanget muh ... nekaruh ngedeh men. Ineh neh doo' dih.

Doo' muru-muru- tidtu' kenep idih sebelum kuman. kadi' doo' teh narih beresi. Beresi tidtu' keyh doo' the nuk kenen beresi tidir mey lem batak narih.

Utak narih ngelinuh ulun lem edto riak doo' pian ngen Tuhan marey edteh ulun beruh narih edo riak keyh. Nun tuen narih lem edto periak keyh maya' kail burur narih narih. Enun peh nuk tuen narih pehngerayeh ngaan Tuhan dih.

Inan ngi kampong, inan tempat atau pun tilung luk doo' linu' inan kamih dengeruyung mudeng.

"Filem nuk leng doo' piyan keduih uhm dueh nuk piyan keduih sekanan kuh paad kinih, Sinier kuh ngilad kidih kuh filim 'animated' dih, cartoon tidih. Edteh iyeh ineh uhm ""The Jungle Book"" edteh ineh. Suk kedueh dih ""The Rescuer"". Pelaba imaginative lemulun nuk naru' filem nuk inih. Doo' piyan keduih ngen seriteh nuk ineh. Ridtu' inih doo' piyan keduih nier nature kapeh deh naru' survive lem pulung lem snow nuk kineh. Kereb teh narih sinaru' kedideh."

[chewing...] naam inan sekolah luk marey burih kenuan lun bakan lam bawang kamih.

Mula' lun ruyung narih kerab mala sekunuh ngilad tetepuh narih mala sekunuh, tetameh tesineh narih. Lat ngineh aunty, uncle metutul sekunuh may ngen ideh nuk mudti iih.

Lem linuh uih...

Kapeh uih nu'uh burur uih uih diyu' kenep so kuman masa luk ditetapkan, mirup ebpa'.

Palap ideh lem kerja nuk doo' piyan ideh neh nuk piyan ideh. Enun peh nukpiyan ideh nh nuk linuen narih doo' kin an anak narih.

Ceritah atau punlemulun luk inan lemulun doo' piyan lem bawang ieh ineh ceritah lem ayu' ago Tuhan

Edto sinih... kamih biasa narih mala o... doo' edto sinih. Doo' aah beresat edto doo' inan narih midang padey. Tak na'em kineh keyh, mudan nieh. Neh neh narih mala da'et edo. Mudan ieh. 'Em narih kereb emey lema'ud neh kedeh ko' neh meda'et udan. Tak 'deh mala o pelaba bariw edto kinih. Doo' nga' bariw nga' narih leh midang padey mey tupeh ko'. Kereb teh narih ...aah doo' meley narih malid ... malid aah lipang padey nuk pengeh, pengeh pinranih...pengeh aah nuk pengeh aah pengeh senu'uh narih.

Ngan ketauh lem bawang sibu luk tu'en tauh kenep dto kenep laak dih padey dih let ngan inah keh nibu bua' nideh inan neh luk nibu luk midih beken dih nibu kerid nidah luk pakai deh kenep edto meto' 'an den nibu luk 'am deh kereb belih let ngi pasar

Bada' guru' atau pun lun merar ngilad ngan narih madi' ngilad nuru' narih sekulah tu'uh-tu'uh paad narih kereb mileh inan kerja luk doo'

Naem inan naem inan kerab am pernah nier wayang ngi kampong kamih ngilad.

Puun ngilad am renga' naem Ruma' Sakit tak dedtur luk ngeren maley nenganak keh Lun Merar mileh tuen deh nuuh deh. Kinih keh ideh nuk kerja Ruma Sakit neto' nuuh deh.

Lem duih duih linuh ih ko enun peh edten nuk ru'en guru' ngi sekulah ih nutun-nutun teh keduih naru' idih, am uih mala die' uih naru' dih da'et ileh kuh naru' dih, mesti uih nutun naru' idih 'am uih mala 'am uih mala kupey naru' nuk midih paad-paad narih murih-muruh narih naru' dih kereb tidih jadi' mudtih na'en.

AI do tolong naruh sagat luk tu'an ,naruh narih munang ngan lamulun nuk mado dengan keluarga keluarga nuk mado.. AI inah naruh um narih kareb mala AI do ngan lamulun nah kinih.

err kamih nu'uh sin lem bank renga' inan dih pakai bank narih ripun dih supaya idih 'am raruh, supaya narih na'em spend idih sebarang lah doo' teh senang narih ngen idih tu'en ripun lem bank. Utak ikoh mey temurun mey kayu' mey ngi bawang merar nuk inan bank ih, mesti koh mey bank in sin mudih lem ineh keh doo' nidih 'am raruh. Kineh.

Projek luk pengeh uih neh naru' ngi kampong iyeh lah tulung aah perinteh naru' perintah naru' dalan luk madi' lem erang ruma' kamih

Mo do' ideh bank ngulu usin. Do'.

Renga' narih sekolah ngilad doo' piyan ngabi tah narih ngen tuen deh ngajar. Kadi' doo' ayu' teh pian narih belajar Kkaruh Orang Putih. Nuk ngelinuh may sekolah mado man narih. Doo' karuh sineh kan narih ngilad kereb naih pekaruh ngen mula' lemulun. Luk baken pah doo' teh pian narih ngen subject baken meto' inan narih ngalap kerja.

Naem tuseh nekap lawyer ngi bawang kamih may kdi' inan lawyer sendiri' ngi bawang.

Ngih bawang kamih, ngih Bario ngilad, wayang... pu'un-pu'un seni'er keduih laak nineteen seventy. Ineh wayang err... British army ineh malem. Tak ideh mada' dih ngih open space keyh, siren burur-burur err soldiers iih keyh, ideh ni'er let lipa doo' ena' iih, kamih anak sekulah, kamih lun bawang ni'er let the other side beh. Lipa let ngen ideh keyh, for example, tak ideh mukut edteh lemulun, mukut pakai tidtu' senu'eh ko'. Kekamih keyh ni'er ideh mukut let lipa lipa kabing. Nuk ena', opposite side of the screen men narih kadi' nidih kineh malem. Narih ni'er wayang ngi Bario malem.

Warna uih doo' piyan iyeh neh sia'.

Enun kapeh tebada' lun merar uhm lem err Bukuh Ago, lem Ago nuk tuen deh mada' Edto Migu 'am ideh mala narih sedoo' ngen nuk midih, dita' niat ngen nuk midih medting narih ngineh kah 'am narih mala mala sedoo' ngidih. Kineh uhm cara kekamih Lun Kelabit.

Serangga nuk rayeh lem bawang kamih iyeh lah dera' uhm. Serangga suk rayeh iyeh ineh dera' suk suk mitem teh warna iih.

Utak beto' narih raut doo' ayu' teh narih raut ngi laih ruma' iih. Doo' teh Bariew iih doo' tah idang iih nuk la' pana man narih. Buro pana doo' segki burur. 'At mto' narih raut ngi ruma' maya' maya' pudut raut tidih meto'.

Sapa' atau pun bakad nuk uih doo' piyan iah inah Kabaya. Nuk midih nuk narih doo renaey rudap, diu' kana[ co dam vitamn.

Puung nuk seni'er keduih edto kinih edtah uku' buda' upun guta dalan, edteh teh useng mitem guta dalan. Neh seni'er keduih edto kinih. Tulu ngi bawang narih narh ni'er kerubau teh narih, ni'er la'al teh narih, ni'er tapi' teh narih. Beken teh ngi tungey.

Naem inan ngadan gituen nuk kali' kadi'naem inan ngadan gituen luk lun merar kamih mala ngilad lam Kelabit.

Kamih naru' dagang ngi bawang kamih sendiri' suk pu susah pu'un dih iyeh ineh let ngen sin, ruma', pembelih, kedai, ineh luk paling suseh ngen lemulun berdagang di bawang sendiri', ikoiko mesti ni'er. nekap lemulun mey belih barang mudih baru tikoh inan err inan rasa ada untung sikit, kalau tidak kamu punya err bisness iko na'em kereb dagang ikoh na'em kereb miyuk mey rayeh. Kineh.

Mula' na'an teh teknologi beruh err... lem masa kinih doo' inan anak adi nekap ileh. Mula' na'an luk keli' deh. Nuk teknologi nuk pekaa' kenep-kenep laak dih. Doo' saget tideh belajar, saget tideh mileh.

Raut luk doo' piyan keduih naru' iyeh neh raut volleyball.

Nukl kenen nuk doo' ngen lemulun lem linuh keduih nuba', kerid, luwang, na'an-na'an bua', narih mirup ebpa' err labo pedenkereb, mey kuman luwang senutung, kineh teh kikid.

Filim nuk uih doo' piyan ni'er lem tv ialah tentang cerita Korea dan raut peh uih doo' piyan ni'er dih raut bola tampar.

Teknologi nuk unan narih rapang iyeh lah komputer ataupun laptop. Tetapi kalau narih pakai idih doo' dengan doo' doo' teh. Tak narih pakai dih ngen daet daet nidih.

Ngi sekulah ngilad inan teh luk mikat keli' narih tu'en ih kadi' tu'uh pidih mikat nikel teh narih maya' lun mula' eh, ngitun neh narih guru' nuk na'em narih keli' ih, kereb neh narih naru' ih. Kapeh ken mikat pidih belajar dih kereb teh narih maya' udtih lemulun eh.

Naem narih kereb uhm buro lat ngen teknologi lem sekolah ridtu' inih keyh. Kineh peh kayu' ngi bawang kamih lem puneng ngi perlu teh narih ngen ngen teknologi nuk nuuh lem sekolahnuk kereb teh ideh nekap information lat ngi baken ngi alem teknologi. Ena' tupu teh kendaet ngi nange keyh, naem connection doo' tuuh ngi bawang, ngi bawang dayeh nangey. Neh tupu teh disadvantage kekamih.

Naem keduih rapang atau tuseh ngarawey lem ayu' telepaun iih. Telepaun iih doo'.

Serangga luk rayeh lem bawang kamih ialah dera' suk warna item.

Mo inan kereta uih..

Mula' bawang la' en narih pikak. Suk lang doo' eh tebe' mey pikak bawang suk teneb eh inan teh winter keh, inan teh summer, inan teh spring mo ngi bawang urang putih nuk kaa' kaa' dto eh.

Irau luk iyan uih doo' piyan ialah irau mekaa' ngadan.

Sekulah ngi ruma' tauh ngih, sukulah sekulah ngen anak adi' tupu tidih, let darjah edtah satu mey darjah enam, pengeh ineh koh bubuh nideh mey Bario inan deh tingkatan satu mey tingkatan teluh. Let ineh keh buro ayu tideh mey bandar mey sekulah beken.

Doo' cho so sinih na'em iyeh mudan